नट जिन्हें मेवा भी कहो जात है। जो पोषण से भरपूर होत ह। हमारे स्वास्थ के लिए बहुत लाभकारी माने जात ह। इनमे सबसे पहिले आत ह बादाम जब विटामिन ई मैग्निशियम एंटीऑक्सीडेंट से भी भरपूर होत ह। इसके बाद अखरोट जो ओमेगा तीन फैटीएसिड और ब्रेड हेल्थ के लिए भी फायदेमंद मानो जात है। काजू मे आयरन जिंक और सेलेनियम भरपूर मात्रा मे होत ह जो त्वचा के बालों के लिए लाभकारी होत है। पिस्ता भी बहुत लोग प्रिय है। जो प्रोटीन और फाइबर के अच्छे स्रोत होते है। फिर आत ह मूंगफली जो प्रोटीन और हेल्थिफैट का सस्ता और सुलभ विकल्प होत है। हाज नट जो चॉकलेट और वेजिंग मे भी इस्तेमाल करो जात है। एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन के अच्छे स्रोत होते है। चिल गोंजा यानि पाइननट्स जो हिमाचली क्षेत्र मे पाओ जात है। ऊर्जा और पोषण प्रदान करते है। इसके अलावा बकडिमिया नट्स जो अपने करीबी स्वाद के और हेल्दी फैट के लिए भी मशहूर होते है। ब्राजिलनट्स सेलेनियम को मुख्य स्रोत होत है। जो इम्युनिटी सिस्टम को लाभदायक होत है। पेकानट्स फाइबर हेल्दी ऑइल से भरपूर होत है।